Agny Brezila, zareo Brezila ndraika zany an de tià magnano fety, de rehefa tià magnano fety izy an tià milahatra an'arabe an mankalaza ny fety an izay ataon'ny zareo. Tegna mampiavaka ananzy magneran-tany ndraiky de zareo tià magnano bôl sady mahay magnano bôl.